Yandara kamda ta sukwaramur mi marghi, sukwar ambichi ko sala, guda, muk ui uwinanga, gada haɗi uwlnanga, daji, fes sara kakta mwa, mig saida ntumga ko ta mai ko taka manja mig saldi, bayan mig saidi, dayi gaa ui ago, sukwamyan ga kuchida ko taka naifo ma gada kitchin ga pu ambichi ndam ta kama, ga ɗar hedai imita, ma dar ago kwa dayi gada pu alaifoan. Mig pu daiban ka ɗar kwaikwaikin ji ka nidai njuwudiji irin kaya njida mwa, kaja nga zatu da aa kwa nau jada kwalthida uwini ngan dayi ga pwakir kalkal biya ta ka mwa langi mig pwakir kwa kayi sukwar agan ta taiji yandara kaga bara, ta mwa katkal. Sunkwar minjaye, ma ɗa sukwar minjau yandara ka ya a ta nan bwaza ma jan sukwar minjau makana gada ta take sa taka mal ko kuma natum ja ye gada saidi gada pu yimi nga dayi gada mchin kaja nkulaha. Gada pu nchidan are, iri agom are, maa mchi ka nkulaha kwa dayi gada sa pu minjau’an ga chukuɗa gap u imi- imi dayl mi, chikuɗi kw aka mwa kalkal. Mig pu ni ka mwa hang a tayiman ma ɓwa ta mwa kakas obara kuɗi ga ui ga lthachi yanda kaga bara. Amma ɗa yandara kaja kwa ɗai nanagan, dayi ɗa yandara ki nu adagan dani makana gd chukuddi da ndgo gada ngodi msidan sosai. Sukwar kukudi ya kusan jaye ɗai uga, da ndgan kanda ta. Ja ye gada mindia da min jan gan, ga sild antumage ja ye gal u ga chukudi da ndga. Banbancin kawai dayi yandawa gada ma ni ga chukuɗan, sukwar minjau gada ui dama ra gada heddin ga aga, amma ɗai sukwar minjan jan, amma sukwar kukudi dudo nu kana maga haddin kwa mriɗakur nan to mwa gode taka nara kana mchi dar mdundaji ka shambaɗin a ɗar aba nda jan. Amma muran, marla jadi mi kam da mwa wa dayi kuma dai sukwar <hesitation> azgwai azgwai ye ɗai, kusan ɗai kamta tai ni, dayi ma taka uwini kwa sada mwan ɗa nin kij mwa ambichi gan.